Haandi kam neɗɗo fu hokke suɓol supta fu leidi yiɗi jooɗago gam suuɗaki e raɓɓutuki. Amma nonɗun saɗai heɓaaki gam sendaaki fina tawaaji e haala ɗuuɗal risku leiɗe.